Bueno ruu' la pahqaniik ke naak kiq'aram cha wehchin qa'sa mood han <hesitation> nkunam wiib' va si han nsehtaam wiib' han pienso ke peet pet por ejemplo wula mood nqachaq'aab' sa qa haa' reh nqakunam sa qa herida porke o ja'ar are' nqab'anam utilizar taqee' químicos por ejemplo la agua florida oxigenada reh nqatz'ajam wach la herida nqakojom qa alcohol y reh nqa'nam sanar <hesitation> sa qa seech wach va nqatz'ajam bien bien y despues nqaye'em <noise> la eq'oom chiwach sa qa herida